Preferisu vardé ën film comich ënsema a mi amis o la famìa perché parei nui auti pasuma ün mument divertent tüti ënsema e mangiuma calcoza tüti ënsema mentre varduma ël film